Izany amizao vacance ty zash raha matetiky mivezivezy da la ohatry ka hoe izoso zany da ma mandeha mangano bazary e mandraigny da e folak'andro igny la ohatry ka hoe misy programme iarakaraky ame nama, mandeha mizosozoso mandeha mba magnetignety tanagny, da la ohatry ka hoe koarivariva amin'igny manko mangasingaseky sady ma mahita raha maresadresaky anao mangigny loatry manko gn'andragno gnao.